<hesitation> Raha nandalo ta Nizeria izen̈y, Nizeria iô zen̈y, nahazo fahaleovanten̈an-drô <hesitation> baka tamin’ny Rôiômonia tamin’ny tôn̈o tsôta-polo sivan-jato sy arivo karàn’i Madagasikara fo. Avô amizay irô izen̈y kômansy teo irô lasa tan̈àna hely maro olo tamin’ny Afrika.